Tabuk ni sal o kebo kwrwui je nijini kaham no naiyawui buini kaham simi nainai. Bebak borok rok nijini kaham se piula nai o tei buini kaham khe ulo se. Phiaba tabuk bo masa maknwui borok tongo je borok nijini logi logi buini kaham no bo bagsa khai naio. Hasteo kwbangma borok tongo lukurokni hamkrai nainai. Borok raang ree chamung nwngmung tei bithi berai rwui lukurok no chubachu khlai o. Amo baade bo kwbangma lamatwui lukurok no chbanai bodol tongo jemo NGO tei missionary.